Raha azo hanina, karazan-kanina azo hanina ara-pahasalamana hanina amin'ny andro mandraigna ndraika koa efa maika ny tegna dia sosotra angambany dia aleo magnano atody, na magnano mofo, atao amina mofo na hoe paty dia mety aby zany